Pang muzik hi kaxia tiamdang barint metel. <hesitation> Muzik tinau hia ninaupea abeng tsengin arin emema angaysadu lautan tsuan. <hesitation> Angaysadu tetane ro'o tsuan <hesitation> mi hia tsokpu emem tsin nin kaxia. <hesitation> Pang muzik hi kum saang katsakua somsari vela tsanga ro'n tsuwak tsan. Ani'a hemia tsang hian alau lar tsaw te emema tun tlingpo hian. <hesitation> Pang muzik hi tlai tia bok ngoay tsa tam tak hi nauma. <hesitation> Pang muzik ben tia lar zua tetu nirvana tite. Ramones tite. <hesitation> The class tite. <hesitation> Le, tu boina kansiat. Green day tihian lau ni.